Molitun né ñatanuu ñīꞌi déꞌen kun dɨvɨ jjolin kunu dɨvɨ pasa kunu gayeta kunuu agūrel ōreganu specia ádañatanu mulikua nɨkn kaꞌntuxuꞌun vi dɨvɨkadɨkaido xuꞌun né knuu uve ntoo kunuu asúci kunu tɨntɨɨ̄kɨmi di kuido ñíꞌi xuꞌun ché dá ntē i chā ó kántu xé né kaā tánuu ñiꞌi ñuu ñé kunuu chotíxi.